Woodi paɗe peeka, woodi sandal, woodi jei don forti bedo wiya dum flat, woodi jei jogata kooli, woodi jei borne, woodi jei ɓeɗon viya dum buut wakkati go, qoodi pade ndiyam, woodi jei ɓeɗon naftira dum haa ngesa malla haa nder loope, woodi jei don mabbi dow kooli man beɗon wiya dum kova.